el qat'o'y <noise> qatzaq wii' qakinaq' el t'o'y xaq'a'l k'o qat'o'y xaq'a'l re saq qaq kinaq' y k'o re qab'an wii' qatzoqojtzej y qatzaq wii' qakapn k'o xaran también.